<hesitation> Sakafo tsotra tegna ankafiziky, <hesitation> salade de paty, <hesitation> macarôni aharo legioma sy ny tariny io, avekeo zah koa tià môfo mamy.